Idirɛ rubɔnɛ aza kisi nrɔ lisi muna, ga kɔ ndrɔ kɔ aza kɔsɔ nrɔ na ikukpla dɔ ribli mɛ bɔ kɔ ndu nakutuma bɔ nnisɛ bɔ nna kuku kɔ nnakutu ma harna kayi ava lo lesi sakɔ nri kɔ nkpɛlɛ bɛn itsi na <hesitation> npɛ de lukpɛ rubɔ nɛ la lukpɛ kusɔnɔ wa amɛ lukpɛ kusɔnɔ wa amɛ lukpɛ kusɔnɔ nɛ ijɛ blɛ la zɔrɔ jɛ kvsɔ nɔ zɔrɔ dilo kusnɔna na nga kɔ ajɛ kɔ nda dɛ nɛ nyɛ blɛ kɔ iwɔ mza kpɛ kuku kɔ inɔ na kutuma mas nyɛblɛ kɔ inɔ nza kpɛ nusɛ muna, dza mujɛ lo kɔ an dzi lagita dɔ nɛ ma wɔ zaa mijɛ lo kɔ adzi la ko dzi dɔ ma. ɔnzɔrɔ lubɔ kɔ ɔwuwɔ itsi wɔ, ɔnɔɔrɔ lubɔ kɔ kusɔnɔ anz a maa gɔɔ naɔ wɔnisɛ wayi nkɔ ɔtakɔ ɔnisɛ na ɔdzi wuɛ lo kɔ andɔ nɛ bɔ. Nkɔ ɔnisɛ na mijɛ lo aza kɔ anb ɛ nkpi wɔ nɛ muna, kusɔnɔ ambɛ <hesitation> amaa gɔ wa mɛ lɛ nɛ ncɛ si nkobɔ kɔ adɔn ikukpla lukpɛ rubu mɛ kɔ nnisɛ na na kutuma <hesitation> luwɔ na sɔ nc ɛ nɛ dza agita kɔ nta bɔ nɛɛ anrɔ imɛ gɔnɔ muna nga kɔ nbisi da nɛ nkpi kukila ijɛ blɛ nɔ kina nwa nkɔ <hesitation> wɔ kpo kɔ ɔbɛ cɛnɛ agita kuna nɛ nyi kɔ yibɛ ta itsi wa kɔ mbla lo na bɛ za wa kɔ mbla lo na bɛ za wɔnta kɔ wɔnkpɛ da kuva munɔ muna. Wɔ nmali na nkɔ nɔ dza wɔ bɛ sɔrugɔ iyi iwɔ navuva wɔ wa kɔ nɔ mijɛ lo akpɛ zaa aklodzi anbɛ na wɔ daku va la ga kina wɔ kɔ ɔ ma yan a nɛ wa nyin kɔ ɔ cɛnɛ iku kpla <hesitation> kɔ ɔ didrɛ ɔsɔ ikukpl a ribli wɔ kɔ ɔ kpɛlɛ pisɛ nga kɔ ɔ lɛ ɔsɔ ivɔ nɛ ndɔ yaka la kɛ na risi kɔ imɛ didrɛ izanɛ nɛ nka cɛ si nko domi osi adu imɛ ikukpla lukpe nibli mɛ har nri tsiwu kɔ npisɛ mijɛ ga kɔ nta ɔsɔ itsi mɛ nɛ nri sisa kɔ ncɛ si nko kɔ adrɛmɛ lukpɛ minyɛ trɔ nɛ, domi wɔ cɔ nsi ko na kɔ wɔ du dzo ns icɛ kɔ ɔndu na nɛ wɔ li cɛnɛ. Osi nɔ ka nɔ pɛ nga kɔ anparo ɔsɔ nyɛ na osi ka nɔ pɛ nga kɔ angɔ nyɛ kɔ andzo na nkpilo nɛ na nnɛ kafi kɔ mɛ nri kɔ mɛ na nkpilo nso osi kutsa wa nko nri kɔ nna nkpi lo wee we nso osi kutsa wa osi mla mijɛ, osi a gɔn gu swi ɔsɔ nɛɛ kɔ kɔ ɔnini osi ayubɔ mɛ na cɛnɛ kɔ akpɛlɛ nimɛ ma bɛ itsi mɛ nusono, n nin i kayi azwa gɔnɔ ndu dɔla oka nɛ dsisa wana kɔ koyɛ apɛ muza nslo osi kutsa ɔ sho osi lautsa osi anwusɔ niwɔ mu nɔ bini yaka la kɔ la maranwiza la ba nkpi kɔ ila ma anwiza bɛ nki kɔ inju wusɔ bɔ inɔ dil a nga kɔ ila dɔ pisɛ nɛ bɔ wɔ na nkpi sho si kutsa Ɔnshushɔ la li ɔnsho osi kutsa ɔdu isɛ kɔ ɔnna kutuma ɔsho osi kutsa kɔ osi a gɔɔ bɛ inyi ina a gɔɔ bɛ inyi muwa a gɔɔ bɛ inyi a kwara ɔsɔ aga dzidzi kɔ answara nɛ kuma lukpɛ kutuma kɔ ɔn na nɛ osi abɛ dɔɔ agita wa kɔ wɔnta har kɔ musɔ klɔ har kpɛ gɔ ipɛrɛ lo kɔ sisa andzi nɛ wa nnɛ ndu yaka la bɔ la ni minyɛ kpɔɔ la gɔɔyɛ kutuma adɔ ɔsɔ igɔ yɛ bo ɔza gɔɔ yɛ nkutum ana ɔnza cɛnɛ nga kɔ ɔdu pisɛ nɛ muna nji sɛkutrɔ lo drɔ kɔ nga kɔ adɔ zwa wee we ɔsh a kusɔnɔ kɔ wa nini kus ru kpɛ kɔ adza la na ba kusrukpɛ kɔ ba bɛ nɛ bana raba na bɔ Ba na ma kiyɛ ba jɛ nga nɛ mo yi nini minyɛ la kɔ na ba isɛ kɔ ba na nakutum a isɛ kɔ ba za ɔsɔ agita nɛ ba na ku kucɔ ba rub ɔ kɔ ba na nakutuma mo ba na ra ba na mo nkɔ ɔ na maa ayɛ wɔ ma jɛn nkutuma nwa kɔ ɔdɔ na nɛ na ɔnza cɛnɛ ngan kɔ ɔ du pisɛ nɛ muna nkɔ ɔ za ma ayɛ wɔ ma jɛ ku srukpɛ kɔ ɔ du zɔrɔ nɛ na ɔnza cɛnɛ ilimi kɔ ɔ du zɔrɔ nɛ muna, nkɔ ɔ za zɔrɔ nga kɔ adɔ zuzwa na ɔuza <hesitation> ɔnji kucɔ wɔ ayi brɔn bɛ nkpi wɔ na. Nɛɛ ndɔ sho yi kutsa kɔ lukpɛ kus ɔnɔ kɔ la lo munɔ nɛ la na kutuma avuvala lazɔ rɔ nga kɔ anɔ zwa dula nɛ. imɛ navavuva mɛ aga lo aza ma kɔ anjɛrɛ mɛ kutuma ina muna domi osi adumɛ ikukpla bɔ lukpɛ ikwapla nɛ ndɔ na kutuma bɔ kɔ ncɛnɛ gan kɔ ndɔ itsi mɛ ta ndɔ itsi mɛ swe njɛ adza mɛ kɔ ba na ba kusrukpɛ rulo ha. kɔ ɔni ipɛrɛ kɔ nna kpunyo nɛ iba ba kpɛ yuwɔ imɛ tuna kutsa isho mɛ kɔ ndɔ sho osi nɛ kɛ na. Nga kɔ ndɔ munɔ kɔ npisɛ ida kwɛɛ dɔyi lukpɛ isisa wɛnɛ kɛna